Ari gbe egbe inwi onyina jie odowe at least iyi kuma onyina iyen edaidai oven gbe-ano aregererem iyi mang me ifene ren Ari vi kurairenn mmke edaidai odomp ke company kechikechi gwabu gwabu newe iyen edaidai oven ngea ano arirem oven duao oyima dai ye so ari nwan me arirem after odom eremma ke edaidan egbi chee irem ke edaidan egbon ehe iremee eremmkeh odom ehee, ivurume odem kumuni ifeme uzoi obie obie so ari vii zii odom ari-vi dõo itea ari fene-den ivi-vem obie ovem bevea gai-den sughuren kanah-je nne ari gham egwot ike onõ gbange ge rem odube ozom ivai reme ozom aeh kpa-ge kwaha odube areme inep inep nge kwa-wo uyiñ ammang-zuma nwe agoha arem ugwuru aeh-seguoshi kpat ke erem odom eah government azaha igam kpee obie-obie oven we ono urem ke onyo ewam ivu-kumne toho ano-kwo kwo ari be me oven really nne ano kwu kwu aribe mmo-vem wea meaning nwe ano-kwu-kwu me ano be are-ari kwũ-kwũ ke odum odum otu-be we mme ano-be nuri saa mneghe eah so inevi nneyen obie ono-we Biakpan umang ideri czen-eme kpookpok umang seke ano kwu-kwo ari-be aywena aeh arari ekwo-kwo-ke efia nwani ewambe eah so irem, kpak-ke ntak nwe, kpake-ke ntat nnwee inep-nne ano eyano ari afene gwe-gaha ne odom ano ekwo-kwo be-nawe esea sea-abe afene avesune ovum-abe arem, abe-ghan ne avaireh ozoũm iyi-gham edai-dai ozoi-ke onye we-gban-ge arem odom, arem odum-we areme ireherene kpa-ge ashini nne-we kpa-wo ushi, ikpa gbianha ushe iremwo gham obie ugwuru-ke ushi i we aman kana awowan arem obie obie ikpai kpai we eeh kwaha-ke imieren. Ntak onore wu-te ikpai ikpai gi-meren ame ughan so obie obie ikpai ikpai meanha ari mangha inimi kamna arowen ke imieren so mi-su inimeto kpa-ne ari fene wame ivu <hesitation> nnwe me-kpa isom fene <hesitation> nvea rem obie obie oven-ewea nvem gba egwut okpoo ewee ndem-me kpaa nmeme gea-uso obie-obie wea odõõ erugwurube igwea, ndodo mea udeme igame ezezep, nzep-me, eghame enut-ea õse we-egwi rem-me erena eremee eyak, eyak, otatak iteme ishi we-irunme. Ndem obie obie ovem-neme Nrem obie-obie oveneme ise so that oveneme irume kake ikwu erume-ke utuu. Ari-nume imang-me nnanghe nnumeje. So mmisu nnimedo kpaa-ne ayene <hesitation> oven-we ari-re gererem enimi je-uso inep teene, enya-ano ari afene, avaa arem õzom akono oven, ano-re ẽkono ẽdi ano ari konea koko obie-obie awaeh iviok-be amange eah oviee bie even mani egugum eweah so amang-e avem mami egugum-ke ovum abe-na mang koko aremme, ari-remi obie obie ovem mea-na ari koni ẽdi we-imani unom, amahi unomehwe amongha gea ovak amangha ashi oven <hesitation> amangha inkpa-ruma arem edaidan oven nne-me eagupame eweh-nah. Amang mme kpa arem edaidam oven, so mma sumeah ekwe-ren, asunea ekwea-ren, agba-na amang kpa ekpa eagup weah amangha see mme ekpae eagup see-me cement eweah-me areme uzoo-wee, uzoowame uzoo nnghara weah eeh mix aeh same gejeni maang mani areme arem-me ozoi ran aah innep innep. So that eah ivai wo enuk enuk kpe enuk nuk, ewah gwup emekpa eagup ekpa egup, so a-kono ẽdi inep akono ẽdi, akono koko, akonoo okpoo, okpo-ewamje ikanna ari ugie, nneyngha njie ngham me ughe rumahewe dai egwut amaruma suma, nnume ndodo-no meah ineme, eaweh suma nzaiwe ruma nvuu, nveew rem odom nyidayi nseme ikpa-gha avuma weah nkona obie bie oven nnee koko nkonee ẽdi nseme, ntak ovene meah mme evem community eerene. Idai ngo doo earee, so that enya ano ari earembe aba-gham oven evevem. Because ngbe-ntak agham oven eavevem kogbog aghama ugwuru-ke ushii, etene ano ekwo kwo ari odom egbe ngha sumea. Ntak agham oven weah enyew-o ugwuru, so azaha amma dai ovene-weh misu ari inimi jie gbaa uso animin vem obie obie oven ewame nneme etene ano-be sughuren vemi ikanna enya ano ari ivana-be zean de abe avayen oven we irijie uso-ke nyoho ari eahbe sea kwu-kwo eah gobernment sea oo kwoo edun oriri umang udari me-ke zean, earem-kee eah eyewo mo-nik eayewo-noo onik avũũ aremi odome-we inep-inep, oven gbokpok irume ke-onot. So maiwan-me njeugame, nnume usa-gba ntene nne eafia kpo-kpok nne-tene nnume saa nyee, enya nari nnye-be itugi nte anyeni anyeni ituu awane anyeni jamme, emangha etere zean aah see ke-ono-we jeni ishii, meah oven weah amang edari zean-na aah-sea ke-akawowen. Awo-me aghaha sughuren owo-wen, owo-me gobernment ogbogha awo-me aghaha ono eah kwoo-kwoo nnume saa ghaha enye enya-ano ari nnee ovon obie-obie oven eghan me ono uregearerem jagham. <hesitation> Ifiegbu-areme ajene avuu ava kanna awowen, Awo-magha sugurehen oghogha, Awo-ma gbane asea ikanna anye awowon so oven weah a mangha arem nweah suguren dai eayen ikanna wo inep-wa usõ irem edaidai ovengha inep earene sari isai, ijie kwu-ghe ke-nko anmma sea-zain dai ano ekwu-kwu ari, sari izii ano ekwu-kwu ari efene ren ivi rem odom ozom. Ntak ewame sughurehen ighaha njee nea iton mari inep-inep ari ighama ozoi irenerenah ari ivaa, ari kufama eazee-zep, azep-vii-me afob-me anya-me izom afob-me, afommee ikim aseme õkoon-we ikim, anap-mo anavi-me agwea avaa kufa ivem obie obie odom kpa-gha ogbogha itõõ igha-me emangha ikpaano akpe ano, avũũ mmanghee nnenghe ikoko oven-me nnivem nne ono-sune ikono okpõõ aghea nuup okpõõ azep oveneme nagha agwee afon-me ajee inup okpõõ, anup-okpõõ meweh. Akume etame-me asaha, akimime etameme azaha, ayanme obie-eh ifa-meme azagha anya-me obie ifa me-me asagha agwe avai mmang me abure arep ishik ahine aseme okon o-me-aseme okon esara asai me okonewe isara anurang isei ajo-me ajoi-me ajoi-me ajoime, ajoime anume nyee me obie-obie ome irenerene weah igkaha ntak okpoo me erene igwee erenereme kufa isang Eba-me inep-inep so abe ku-ke jeni aatum, anonoid areme anye-me omee so that igbe erene ikuba irem eba-me ereanirene ku-ke jeni ntuum <noise> so amen-ghe weah ruma ashiga areme obime irem-me arem-ma-we anyema omee, ikoni me wenah agweh, anuma awang me zaen. <noise> Ivemi-ke ezezep ajie azep-me, azevi-me agwe anuma wana-me kppa zean ntak oven igha-ke oven we aremi itah me-ke-isezeng ave ammang-me akohona agwha, azii-ma ashiga ate-je anuma wan-oven weah aregerevem, oveneweh nghee inep and asah-me ruma-naw we kumo jea-uso ngi ine. So oven ngha oven we aregererem

Ighaa egbi jie-ma anuavawaine ũwut jewuma, Agbai-ne. Afene Averem obie oven. Ashwu-wanne, Awane oven kpoi kpo, Arume arume ovai arume otu-ovai arume ususo arume to-ovai so that ikanna-wo mawoga gesora, ashin neawame egbi uwut irewo ejeje njea, yen egbi nai ivu ikegha yene ivu mea-nkpa akwa dum, or ivu-me odum gidi-gidi-gidi akwa rem, meah obie obie awkwu otu-jeni anuma dom-ano ate-ok jeajana oven-awgum weni geni ajea-vem oven-ne weni geni agearem oven-nee Awanme ashimea anerim ovene wameai egbi igbama rareri cuvaa egwut ikuva irem oven wea igwu kanna ari anai ukpem, so rari ifie-ibet. Mesu otaa yene nnewame nnume unyene mea itiigi nnume nyene itugi nte okey egbi biaka nna Mmang ogboge surugurehn ndefani, kpang eruk igbi kpani ũnom isimini ari-je kes irungy rari vuna ari ivu rem obie obie oven-we igwu kanna ari-uvei Akae rem-oven wea-gu kannawo uvei mmawogaa gesora mgba gwoa kpam, mmawogaa gesuraa, wea-edubo gesat igee beeb. So oven wea ireruma nneme dobaa nnume nywene iti-igi nyweyha enyayha enyebiaka augum enyaa erime ne come come rari ivu, ivune ivurem oven-ne enyene kpan egbi iree rari irem ovenwe ighaha jie-na igbi mageni ireo ewanme kpan-ge uwut iregege kefia kefia kefia, egbi nenge mmekpa ngea rear kpekpem mmegba nhge igboon earea egeage, ewam igboon ewee esanma. Arikuvama igboon evai, ofair wame esani arikura igboon evai. So kpanni ari manni obie eruk egbi unom irejie ke sot, mmang irem obie obie oven ikufe egwut mmang irem oven nwe kamna ari edube ebuboo keutu ewamme Nreme isanea orok itugi, nnum-yee Anakum mme enya biaka aukum biabe aforo-ne gbam nnea ahyeni aremna, ari cuba eduboo oor onyena eduboo ikwu ke ikpaa ikwu nnawe irume. Akwu-kwu akwu-kwu akwu-kwu awan egbi afeneren. Afene-ren avai rem oven wie igwekamna woo Ntact ediadai anari iregba emmang eah zain nyen edaidan anari igaha naa agba kuma onyenba arem odum odum otombi ano etoari gbame areme aremme arem arem arem ikpan ezomeabe fene, ikabe fene ezom avai sham abe-ve sunejea abebe sunejae obie obie atom gwabe arem mme edaidan abe avah sunne odom egwugwure egbi-we inep-yeh akpemma unom ekan-ne numa ke-irung. Inep-ne afu kwakwu anwuna ashi, ewame avuru me ejie inagri-inagri-inagri ngha-ngha neah ashima oven nahwe inep-vi. Ari imangha ovennewe ishie nyee, nyee apapa papari be-papari ikwu ikwu happen nyea aribe ebee me ikwu ikwu ishie enyee ari-be imang mmangha nea ekekep, ari mmangha anevi gbaha enya wamsome reah inep ari-ke esot, ari-fi igbu-rari itene gbaa sugurehen isee sot ke emen utu-we inimi ari ke ekpe sot etitit wea enya ari, ari immangha obie eruk egbi-waome inimi rem edaidan oven, irem edaidai oven weanghe inep nneah ari rem Ihei reme isa nno rokhe itugi ewame nremi igham nne orok itugi nnume nyee ereme aghuwu mme biakak anyum mme edaidan ano gbe aforone nnime wu same ntaa yene aii zeinah edaidan oven gbe ighaha mme ari ghererem ivee arirem ugbon ari now eeee iremme ireene so that ovenwe irererem irerem igwood ishin nne areme irem kee nghe inep mmee onoe ghega kee mma ghee uuvi.